टेलीफोन से हम कैथे भी आवाज भेज सकदा छन। जब हम फोन पर बात करदा। तब आवाज डिजिटल सिग्नल मा बदल जांदी। अर जींसे हम बात करदा छन। आवाज वेथक पहुँचदी च। फिर व आवाज वापिस भिजद। फिर हम अपड फोन मा आवाज सुणद छा।